Lapsi përdohet për me shkrujt. Pjesa e jashmte e lapsit osht si formë edhe ngjyrë druni edhe pjesa mrena e ka ni fije t’hollë t’ngjyrës t’zezë shumicën e kohës. Nëse e man n’pozitën perfekte edhe e shtyp, lapsi ka me lshu ngjyrë edhe ka me shkrujt.